Raha ataotsika hoe zany mitabataba miresaky loatsy gny mpifanolom-bodirindry amy tegna neaf efa hariva gn'andro, gny raha ho zakako zany da tsotra: mba azafady mba ajanogno agnaty lakoro sy fefinareo ao avao gny tabatabanareo fa misy olo matory koa amy gny toera misy anazy ka aza mifanabataba, mifanajà amy gny fiaigna. Raha zao gn'ahiko anareo jusque maraindray koa tsy ho tianareo. Ka, mba ajanogny ahenahenao, ataovy mety aminareo ao fa miezaky matory gn'olon-kafa fa mana gny fiaignany koa, tsy hiharo fiaigna aminareo.